қайырлы күн құрметті әріптестер
құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын
енді құрметті депутаттар күн тәртібінің жобасы бар сіздерде сол бойынша сұрақтарыңыз бар ма
жоқ сұрақтарыңыз жоқ болса онда күн тәртібі бойынша дауыс берулеріңіз беруіңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер енді күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға көшеміз бірінші мәселе дүниежүзілік пошта одағының жарғысына тоғызыншы қосымша хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасы заң жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының цифрлық даму инвестициялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі асқар қуанышұлы жұмағалиев мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің назарларыңызға қазақстан республикасының дүниежүзілік пошта одағының жарғысының тоғызыншы қосымша хаттамасын ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылып отыр
қазақстан республикасы бір мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылдан бастап дүниежүзілік пошта одағының толық мүшесі болып табылады
дүниежүзілік пошта одағының басты міндеттері осы саладағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту мәселесін көтермелеу сонымен қатар дамушы елдерге пошта қызметін ұйымдастыру және техникалық көмек көрсетуді қамтамасыз ету болып табылады
дүниежүзілік пошта одағына мүше болу оның жарғысы конвенциясы регламенті және қосымша келісімдері сияқты негізгі құжаттарына қол қою арқылы расталады
қарауға ұсынып отырған дүниежүзілік пошта одағы жарғысының тоғызыншы хаттамасы дүниежүзілік пошта одағының жиырма алтыншы конгрессінде жасалған және қазақстан республикасы уәкілетті өкілдерімен қол қойылған

осы заң жобасын қабылдау халықаралық міндеттемелерге сәйкес келуге мүмкіндік береді және қаржылық құқықтық экологиялық және әлеуметтік экономикалық салдарға әкеліп соқпайды
пошта байланысы саласындағы халықаралық ынтымақтастықты қолдау үшін қолайлы жағдайлар жасайды
осы айтылған негізінде дүниежүзілік пошта одағының жарғысына тоғызыншы қосымша хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы қолдауыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет баяндама аяқталды енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат мұсырман кәрібай иманжанұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мен заң жобасын қолдаймын және әріптестеріме де оны қолдауды ұсынамын
құрметті асқар қуанышұлы
аталған хаттама дүниежүзілік пошта одағының жарғысына өзгерістер енгізуді көздейді
өзгерістердің бірі жарғыдан халықаралық пошта қызметі ұғымын алып тастау болып табылады
сонымен бірге жарғы мәтінінде халықаралық пошта қызметі ұғымына қатысты ережелер сақталып отыр сондай ақ жарғының жиырма екінші бабының үшінші тармағы
дүниежүзілік пошта конвенциясы мен оның регламенті халықаралық пошта қызметіне қолданылатын жалпы ережелерді қамтитынын белгілейді
сонда қалай болғаны
бір жағынан ұғымды сақтап қалдық ал екінші жағынан оны алып тастап отырмыз
бұл жарғының нормаларын түсіндірген кезде олардың әртүрлі оқылуына алып келмейді ме және халықаралық пошта қызметі ұғымы неліктен алып тасталып отыр рахмет
құрметті қайырбай иманжанұлы
жалпы алатын болсақ ы ешқандай мәселе болмайды өйткені
алып тасталған халықаралық пошта қызметі
барлық пошта қызметтерін пошталық операцияларын немесе қызметтер ұғымын қамтиды
ол бірінші ы баптың ы бірінші тармағында белгіленген
ешқандай мәселе болмайды жалпы ы бұл
аталған ұғымына ы кіреді
сөз депутат бычкова светлана федоровнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос адресован представителю акционерного общества казпочта
здесь есть да такое
ага ближе микрофон спасибо
согласно статьи второй рассматриваемого протокола каждая сторона членов всемирного почтового союза теперь должна будет обеспечивать обработку почтовых отправлений
ранее обеспечивалась лишь сортировка почтовых отправлений которая включала в себя только рапределение почты по направлениям отправки
в то же время обработка это и подготовка к перевозке внесение данных в информационную систему стран членов союза э таким образом замена сортировки на обработку расширяет обязательства нашей страны
в связи с этим скажите пожалуйста насколько изменится э сам процесс почтовых отправлений и как отразится на сроках да доставки
и готовы ли наши почтовые службы к работе в новых условиях
уважаемая светлана федоровна спасибо за вопрос
э что касается изменений этих терминов оно
в принципе в соответствии э с требованием времени с учетом цифровизации сейчас процесс обработки почтовых отправлений он действительно ну со временем меняется
если раньше это только процесс сортировки занимал то сейчас э есть необходимость вносить э данные в информационные системы как всемирного почтового союза так и в почтовые администрации наши и наших партнеров
также есть процессы связанные с подготовкой этих отправлений
также сейчас вносятся такие элементы как э радиометки которые бесконтактные чипы и так далее это все вот э в понятие обработки вносится
и и это понятие оно раньше было в конвенции в регламенте сейчас в устав вносится приведение в соответствие всех этих требований
и вот ваш вопрос связанный не поменяется ли процесс обработки
мы уже работаем в соответствии с этими требованиями потому что необходимо соблюдать сроки доставки э передавать вовремя все необходимые сведения поэтому и процесс обработки и на сроках доставки наших почтовых отправлений это не скажется

пожалуйста спасибо
сөз депутат симонов сергей анатольевичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый аскар куанышевич
данный протокол совершен в стамбуле шестого октября две тысячи шестнадцатого года
в статье четвертой протокола предусмотрено что он вступает в силу с первого января две тысячи восемнадцатого года
вместе с тем статья двадцать пятая устава всемирного почтового союза предписывает ратифицировать устав и дополнительные протоколы к нему в возможно короткий срок
однако проект закона поступил в мажилис только в ноябре две тысячи девятнадцатого года
в связи с этим скажите пожалуйста что препятствовало внести данный протокол в мажилис после подписания его шестого октября две тысячи шестнадцатого года ведь прошло уже более трех лет спасибо
спасибо большое уважаемый сергей анатольевич
на самом деле эээ такая проблема существует вы очень правильно заметили
э но эээ хотелось бы сказать то что во первых этот документ чуть позже поступил по дипломатическим каналам непосредственно в э министерство
с оттяжкой буквально год
затем было согласование со всеми государственными органами и
в связи с тем что э министерство претерпело две реорганизации это согласование несколько затянулось
э на сегодняшний момент все вопросы урегулированы и я хотел бы вас заверить то что в дальнейшем мы будем стараться чтобы вот такого рода
э сроки по ратификациям э не были и мы пораньше бы вносили бы все документы в мажилис спасибо
ержан нигматуллаевич э можно как то объяснить у нас получается год как министр докладывает после того как подписание идет отправка по дипломатическим каналам
у нас что дип почта плохо работает
нурлан зайроллаевич э мы получили документы из э всемирного почтового союза в две тысячи семнадцатом году
это международная организация свои внутренние процедуры по э считке текстов э подтверждение аутентичности на официальных языках и после чего она рассылается по странам членам и мы далее препроводили
поэтому там м объективная задержка была тоже
я хочу обратить ваше внимание это не первое замечание депутатов
это касается не только сейчас соглашения по казпочте
по в целом по всем ратификационным документам идут очень серьезные задержки по срокам
у нас получается мы откровенно говоря во многих интеграционных союзах одни из последних ратифицируем
и документ идет годами
обратите на это внимание пожалуйста
у нас люди ответственные есть зарубежом сидят в наших диппредставительствах или же представители в интеграционных этих сообществах которые отвечают за это это их работа
спасибо ы сөз депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым қазпошта акционерлік қоғамның төрағасына
хаттаманың екінші бабында тараптардың пошта арқылы аудармалар өзара алмасуды қамтамасыз ету і міндеттемесі көзделеді
бұған дейін тек қана жазбаша хат алмасу болатын болған
жаңа анықтамаға сәйкес пошта арқылы аудармаларына мүше елдің тағайындалған операторы кез келген хат зат оның ішінде ақша аударымы да кіреді
осыған байланысты сұрағым пошта бөлімшелері арқылы халықаралық ақша аударымдары қаншалықты кеңінен жүзеге асырылады рахмет
сакен сейтжанович
рахмет бейбіт баймағамбетұлы сұрағыңызға
мынау әрине осы ы тармақта пошта аударылымы және де ақша аударылымы деген түсініктеме бар
бұл біздің ы жеке тұлғаларға және заңды тұлғаларға жаңа мүмкіндіктер береді
мысалы осы бұрында ақша аударуларменен транснационалдық компаниялар айналысса мынау вестерн юнион маниграм деген және үлкен банктер енді мынау біздің пошта бөлімшелері арқылы
ы кез келген азаматымыз әлемнің түпкір түпкіріне ақша аударымын пошта аударымын жіберуге мүмкіндік бар және де арнайы тарифтер орнатылған
ы мысалы қазір і мысал келтірейін мынау ресей федерациясынан біз жаққа бізден де ресей федерациясына мынау өзбекстан арасында пошта бөлімшелері арқылы ақша жөнелту мүмкіндік бар
және де осы хаттамада бұл түсініктемелер мынау заңды түрде рахмет
рахмет сөз депутат қайназаров уәлихан анарбайұлына беріледі
рахмет құрметті төраға
уважаемый асқар куанышұлы
онлайн шопинг с каждым годом становится все популярнее
многие люди отдают предпочтение виртуальным покупкам ведь такие такой способ приобретения товаров он удобен и выгоден
вместе с ростом популярности интернет шопинга увеличивается спрос и на услуги почтовых служб
и как вы знаете многие пользуются услугами зарубежных интернет компаний
скажите пожалуйста какова доля казпочты в данном сегменте есть ли механизмы взаимодействия с зарубежными компаниями спасибо
спасибо уважаемый әлихан анарбайұлы
в целом казпочта на сегодняшний момент очень активно продвигает электронную коммерцию
по существу является э драйвером э электронной коммерции в казахастане и э занимается э не только э продвижением от казпочты но и помогает
интернет магазинам э через создание фулфилмент центров через создание бондовых складов которые позволяют э вот ту необходимую инфраструктуру для интернет магазинов э восполнять
доля сегодня казпочты в электронной коммерции э шестьдесят четыре процента и она э на этом уровне на сегодняшний момент находится
и мы хотели бы сказать о чем о том что э необходимо чтобы доля эта тоже не перерастала по отношению к другим интернет магазинам
э с тем чтобы вот та э конкуренция между интернет магазинами существовала и работала и э помогала развивать в целом этот достаточно хороший
интересный э в целом э бизнес для э интернет магазинов
спасибо сөз депутат хитуов тарас киікбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті асқар қуанышұлы
дүниежүзілік ы пошта одағының міндеттерінің бірі халықаралық пошта байланысқа арналған тарифтерді белгілеу болып табылады
екі мың он тоғызыншы жылғы қыркүйекте өткен кезектен тыс конгрессте одақ екі мың жиырма бесінші жылға дейінгі пошта көрсететін қызметтерге арналған тарифтерді жоғарылату ы жоспарын бекіткен
осыған байланысты менің сұрақтарым дүниежүзілік пошта одағы кейінгі бес жылға қазақстан үшін қандай тарифтер белгілеп отыр және олар қалай белгіленеді
және біздің азаматтарымыз үшін тарифтер қаншалықты өзгермек рахмет
і қазіргі таңда і біздің жағымыздан біз қырық алты мың ы швейцариялық ыыы франктар ы төлеп отырмыз
ол ііі минималдық
көлемі ы жалпы ы біздің жоспарымызда ешқандай
көтеретін ы ойлар жоқ
ы осындай ыыы взностармен біз де әрі қарай да жүреміз
ы ол да ы бізге ы біраз
жақсылықтар береді өйткені біз ы осы
конгрессінде конгресстерде де жалпы дүниежүзілік поштада да ы өзіміздің дауысымен керек кезде
қамтамасыз етеміз
сөз депутат яковлева татьяна ивановнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый аскар куанышевич
статья двадцать первая устава всемирной всемирного почтового союза определяет э порядок уплаты членских взносов
согласно этой статье расходы всемирного почтового союза распределяются между странами членами всемирного почтового союза в виде взносов
членские взносы разделены на восемь классов и каждая из стран э членов союза выбирает
класс взноса к которому она желает себя причислить
в связи с этим у меня следующие вопросы какую сумму ежегодно уплачивает наша страна в данную организацию и как исчисляются взносы
и какие преимущества для нашей страны от членства во всемирном почтовом союзе спасибо
несколько повторюсь э в целом взнос сорок шесть тысяч швейцарских франков и
мы минимальную оплату сегодня осуществляем э в данное в данную организацию
это нам позволяет
иметь свой голос мы э можем э голосовать и принимать соответственно все решения наряду э со всеми государствами
э поднимать мы э данный э данную выплату данных взносов э не собираемся потому что э в целом э даже э минимальные оплаты нам позволяют все функциональные
возможности реализовывать в данном э почтовом союзе
рахмет і сонымен сұрақтарымыз аяқталды
асқар қуанышұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің мүшесі депутат сыздықов тұрғын ысқақұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы дүниежүзілік пошта одағының жарғысына тоғызыншы қосымша хаттаманы ратификациялауды көздейді
заң жобасы дүниежүзілік пошта одағының шеңберінде халықаралық пошта алмасумен қазақстан республикасының халықаралық пошта
транзитін қамтамасыз етуге бағытталған
қазақстан республикасы бір мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылдан бері дүниежүзілік пошта одағының толық құқықты мүшесі сондықтан осы ұйымның актілері оған міндетті болып табылады
дүниежүзілік пошта одағы жарғысының отызыншы бабының екінші тармағына сәйкес конгресс қабылдаған өзгерістер қосымша хаттаманы құрайды
қазақстан республикасы осы ұйымға мүше болғанынан бері бесінші алтыншы жетінші және сегізінші хаттамаларды болатын
қазақстан республикасының халықаралық шарттары туралы қазақстан республикасы заңының он бірінші бабының тоғызыншы тармақшасына сәйкес осы хаттама хаттама да жатады
заң жобасы пошталық қызметтердің тиімді қызмет етуі арқылы халық арасындағы байланысты дамытуды жақсартуға және сапалы қолжетімді пошта қызметтердің дамуын ынталандыруға мүмкіндік береді
ол туралы жаңа ғана асқар қуанышұлы баяндап берді
заң жобасы жұмыс тобының және комитеттің кеңейтілген отырысында талқыланды
парламент мәжілісінің тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша өздерінің оң қорытындыларын берді
құрметті депутаттар
осыған байланысты аталған заң жобасын мақұлдап оны парламент сенатының қарауына жіберуді сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет тұрғын ысқақұлы сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат айсина майра арапқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
осы жылы өзінің і жүз қырық бес жылдық мерейтойын атап өткелі отырған дүниежүзілік пошта одағы әлемде әлемдегі екінші
көне халықаралық ұйым болып табылады және біздің еліміз он жеті жыл бойы оның ы толыққанды мүшесі
і және і бүгін ратификациялауға ұсынылған дүниежүзілік пошта одағының жарғысына тоғызыншы хаттамаға қол қойылған кезде дүниежүзілік пошта одағының жиырма алтыншы конгрессінде біздің еліміз
төрт жылға әкімшілік кеңестің мүшесі болып сайланып ы және қазіргі уақытта мүше елдердің жарналарын реформалау және стратегия жөніндегі өңірлік топтардың құрамында
бірыңғай пошта аумағын құрған дүниежүзілік пошта одағының миссиясы арқасында і бүгін қазақстандықтар дүниежүзілік і пошта одаққа мүше жүз тоқсан екі елмен қатар барлық қолжетімді әмбебап пошта қызметтерін табысты пайдаланып келеді
интернейшнл постал систем халықаралық пошта жүйесін і енгізу шеңберінде қазпошта есеп беру деректермен электрондық алмасу модульдерін енгізді
бұл ы хат хабарларды қалыптастыру және жүргізу процесстерін автоматтандыруға жол беріп отыр
бүгін қазақстандықтар і әлемде қай жерге де пошта салса соның тасымалдауын өздері қадағалап отыруға сондай мүмкіндік беріліп отыр
осы хаттаманы ратификациялау қатысушы елдердің өзара халықаралық пошта алмасу сапалы әрі тиімді пошта қызметтерін тұрақты дамыту жаңа ақпараттық технологиялар трендінде болу электрондық коммерция шеңберінде операциялық шешімдерді енгізу
і халыққа қолайлы жағдайлар жасап халықаралық стандарттар деңгейінде қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету мақсатында қазақстанның да мүмкіндіктері кеңейтіліп отыр
қазіргі уақытта қазпошта қазақстан республикасының тағайындалған ұлттық операторы бола отырып өз инфрақұрылымын едәуір жақсартты
әрбір төртінші бөлімшесі жаңғыртылып екі жүз бөлімшеде клиенттерге қызмет көрсету і аймағы кеңейтілді
сәлемдемелер супермаркеті клиенттердің өзін өзі і демалыссыз жиырма төрт сағат қызмет і аймағы
көрсету ы аймағы орналастырылды
алты жүз бөлімшеде і күрделі жөндеу өтті
өзінің тікелей қызметінен басқа тұрғындардан төлемдер қабылдау қызметін көрсетеді
ол бір ай бұрын өздеріңіз білесіздер депутаттардың бастамасы бойынша заңнамалық түрде бекітілген болатын
сондай ақ ауылдарда агенттік қызметттер көрсетіледі
бүгінгі күні ауыл тұрғындары пошта бөлімшелерінде сақтандыру қызметтерін ала алады және әуе ііі теміржол билеттерін сатып алуға мүмкіндіктері бар
дегенмен қазпошта өз бөлімшелерін жеделдік жаңғыртып ы осы жұмысты шалғай ауылдар аудандарда да ы жандандыруды керек деп есептейміз
бір деңгейлі і және кедергісіз қызмет көрсету бүгінде әрбір қазақстандыққа қай жерде олар тұрмаса да қолжетімді болуға тиіс
ауыл тұрғындарының өзекті ақпаратты деп кезінде алу үшін газеттерді дрондармен шалғай аудандарға жеткізу жобасын әрі қарай жалғастыру қажет деп санаймыз
бүгін ы м ұсынылатын агенттік қызметтер халыққа мемлекеттік қызмет көрсету тізбесін компания кеңейту бойынша жұмысты жалғастыруға тиіс
көрсетілетін і қызметтердің қолжетімділігіне нұқсан келтірмей саны қомақты бөлімшелерді ұстауға арналған шығыстарды төмендету мақсатында
шағын орта бизнесті тарту есебінен әріптестік модульді енгізу практикасын ұлғайту керек деп есептейміз себебі олардың саны бүгін і тек қана төрт жүз тоқсан
тұтастай алғанда осы заң жобасын өз басым қолдаймын және әріптестрімді де қолдауға шақырамын рахмет
рахмет майра арапқызы сізге
м басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ онда құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз бір депутат жақтағандар да жүз бір депутат қаулы қабылданды
рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе
қазақстан республикасының өкіметі мен өзбекстан республикасының өкіметі арасындағы заңсыз көші қонға қарсы күресуге ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы ішкі істер министрінің бірінші орынбасары марат шәдетханұлы қожаев мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздерге қазақстан республикасының үкіметі мен өзбекстан ы республикасының өкіметі арасында заңсыз көші қонға қарсы күрестегі туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылады
келісімге екі мың он тоғызыншы жылы он бесінші сәуірде ташкент қаласында қазақстан мен өзбекстан сыртқы істер министрлері қол қойды
келісімді ратификациялау көші қон ағымдарын реттеу азаматтардың мәселелерін шешу және заңсыз көші қонға көші қон желілерін анықтау үшін қолайлы жағдайлар жасайды
осы келісім қос азаматтыққа және заңсыз көші қонға қарсы күрес жүргізуде ерекше орын алады және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған
келісімге сәйкес өзбекстан азаматтарының паспорттарын жолдау тәртібі реттелген
осылайша қандастар өзбекстан елшілігіне барып паспорттарын тапсыруға және консулдық төлем ол ы әрбір паспорттан жүз қырық долларға шейін і төлеуге қажет емес болады
қазақстан республикасы
республикасы конституцияның оныншы бабы үшінші тармағына сәйкес республика азаматының басқа мемлекетінің азаматтығы болуы ы танылмайды
өзбекстан республикасы да қос азаматтыққа жол бермейді
өзбек тарапы келісімді ратификациялау тәртібін аяқтады
құрметті депутаттар
осы заңды қыбылдау азаматтық мәселелері бойынша ақпаратпен алмасу қос азаматтық және заңсыз көші қонға қарсы күреске күресте туындаған мәселелерін реттеуге мүмкіндік береді
әлеуметтік экономикалық және құқықтық теріс салдарға әкеліп соқпайды және қосымша қаражатты талап етпейді
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат шиповских геннадий геннадьевичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті марат шәдетханұлы
келісімнің бірінші бабына сәйкес қазақстан республикасы мен өзбекстан республикасы заңсыз көші қонға қарсы күресте ынтымақтасатын болады
заңсыз көші қон экономикалық тұрақтылыққа елеулі қауіп төндіреді және криминогендік жағдайының ықпал етеді
сондықтан да бұл келісімді ратификациялау көші қон процесстерін реттеу жөніндегі құқықтық базаны құру үшін жалпы уақытылы және қажетті шара болып табылады
статистикаға сүйенетін болсақ қазақстан көшіп қонушылар үшін оның ішінде еңбек мигранттары үшін ең тартымды мемлекет болып табылады
мысалға айтатын болсақ екі мың он тоғызыншы жылдың өзінде біздің елімізге шамамен бес жүз отыз бір мың бес жүз алпыс алты заңды еңбек мигранты кірді
біздің ойымызша осындай келісімді басқа да мемлекеттермен жасасу қажет
осыған байланысты менде сізге бір сұрағым бар
қандай елдермен тағы да бұндай келісімге қол қойылды және кімдермен қол қою жоспарланып отыр рахмет
сұрағыңызға үлкен рахмет
бұл жұмыс екі мың он төртінші жылы қазақстан республикасының премьер министрінің тапсырмасымен басталып кеткен
сол уақыттан қазіргі уақытқа шейін осындай і он төрт келісім әзірленді
оның ішінде бесеуіне қол қойылды қырғызстанмен тәжікстанмен өзбекстанмен

бір келісімге осы биыл армениямен қол қою жоспарланып отыр
сегіз і келісім екінші жақта жаңағы ішкі мемлекет жаңа өздерінің процедураларын өткізіп жатыр
бұл жұмыс жалғасады
рахмет сөз депутат клименко иван ивановичке беріледі
э рахмет уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат шадикенович шадетханович извиняюсь
согласно подпункту пять статьи два рассматриваемого соглашения стороны будут осуществлять сотрудничество по предоставлению сведений о регистрации по месту прибывания граждан
как известно президент страны касым жомарт кемелевич токаев поручил отменить обязательную регистрацию для иностранных граждан
это направлено для повышения туристического имиджа страны
э соответственно депутатами были внесены необходимые поправки в закон
закон подписан принят вступил в законную силу и это правильно
на сегодняшний день нет необходимости иностранным гражданам посещать миграционную полицию для регистрации
в этой связи у меня вопрос каким образом вы планируете обмениваться информацией с узбекской стороной по миграционному учету спасибо
вы абсолютно правы спасибо за ваш вопрос
действительно с одиннадцатого января этого года вступил новый закон который значит отменяет обязанность иностранцев в течение пяти дней эээ регистрироваться в органах полиции
вместе с тем
статья шестая закона о миграции она обязывает принимающую сторону
физических или юридических лиц уведомлять правоохранительные органы миграционные органы о иностранцах которые прибыли к ним
эта практика практически во всем мире вот например
ну в австрии даже если вы приедете к своему самому близкому родственнику он возьмет ваш паспорт и через электронный портал оповестит э миграционные органы о прибытии иностранца где они остановились
примерно такая же практика будет у нас кроме того сведения о прибытии иностранцев формируются у нас в системе порганичной службы беркут с которой мы интегрированы
но и конечно вот эээ вот это соглашение оно позволит нам эээ проводить совместные мероприятия по
поиску нарушителей миграционного законодательства
по широкому кругу вопросов предусмотрен взаимный обмен причем обмен оперативный
и я думаю что именно ратификация этого соглашения поможет эту работу еще усилить
спасибо сөз депутат дәуренбаев аманкелді айдарұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым баяндамашыға
құрметті марат шәдетханұлы
бүгінгі күні өзбекстаннан көшіп келіп қандай да бір себептермен азаматтық ала алмай жүрген бірнеше жылдар елімізде тұрып жатқан қандастарымыз бар екенін бәріміз білеміз
енді аталған келісім ратификацияланғаннан кейін осы көшіп қонушыларға қандай шаралар мен көмектер қарастырылған рахмет
рахмет сұрағыңызға
мына келісімде
біздің жаңағы отандастарымыз ы қандастарымыз үшін бір і жақсы жеңілдік бар
бұрынғы кезде і біздің қандастарымыз ы өзбекстан азаматтығынан шығу үшін бізге келіп алып содан кейін документ і құжаттарын өткізу үшін қайтадан барып сол жерге жолға жаңа қаражатын жұмсап паспорт өткізгені үшін
әр паспорттан жүз қырық доллардан төлеп одан кейін
өзбекстанға кіріп кеткен соң талай талай бір қарызды жаңағыдай бір міндеттері пайда болып ол кісілер шыға алмай қалып қалып сондай бір қиындықты көріп жүрген нәрселер болатын
ендігі кезде ол мәселе осы шешім і келісіммен шешілді
енді біздің
қандастарымыз жаңағы құжаттарын біздің миграция не қызметіне тапсырады

өздерінің өзбектердің посольствосы мен консулстволарына жіберіп отырамыз жаңағы төлемдердің бәрі ешқайсы төленбейді
біз бірімізге жаңағы азаматтылық алған адамдардың і тізімімен ы жаңағы алмасып отырамыз
сондай жеңілдіктер енгізіліп жатыр біздің елде
рахмет сөз депутат шарапаев петр анатольевичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат шадетханович
как вы уже отметили в своем докладе соглашение предусматривает обмен сведениями о гражданах государств принятых или восстановленных в гражданстве
эти меры направлены на выявление факторов двойного гражданства запрещенного статьей десять эээ конституции республики казахстан
несмотря на то что запрет уже существует почти двадцать пять лет э факты двойного гражданства есть до сих пор
в связи с этим скажите пожалуйста чем обусловлено появление таких фактов
какая какова какова их статистика
и повлияет ли данное соглашение на упрощение процедур выхода из гражданства узбекистана спасибо
спасибо за вопрос
действительно факты двойного гражданства э значит довольно часто встречаются
разбирательства по каждому случаю зачастую показывают что наши граждане или граждане сопредельных государств или других иностранных государств эти вещи делают умышленно
чтобы использовать документы эээ того или иного государства при пересечении международных э передвижениях
кроме того значит э для того чтобы пользоваться социальными пенсионными и другими льготами которые установлены э в разных странах э значит
хотя законодательством административным законодательством республики казахстан ну и аналогично наших э партнеров установлена достаточно жесткая ответственность за факты значит неизвещения о получении
гражданства другого государства
если взять статистику э где то больше пятнадцати с половиной тысяч граждан за девятнадцатый год
значит эээ утеряли гражданство республики казахстан
в основном это россияне которые выехали туда и значит э обратились эээ за
за гражданством другого государства
есть и граждане узбекистана
порядка полтысячи значит граждан использовали при этом паспорта и документы эээ нашего государства не несмотря на то что уже приняли гражданство другого государства
эти факты были выявлены и эти граждане привлечены к ответственности э большая часть из них еще выдворена

спасибо ы сөз депутат әшімбетов нұржан кемерұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті марат шәдетханұлы
бүгін біз қазақстан мен өзбекстан арасындағы заңсыз көші қонға қарсы күрестегі туралы екі жақты келісімді ратификациялап отырмыз
сонымен қатар біздің елдеріміз заңсыз көші қон мәселелерін регламенттейтін қол көп жақты келісімдерге қатысушылар болып табылады
мысалы бір мың тоғыз жүз тоқсан сегізінші жылғы алтыншы наурызда мәскеу қаласында жасалған тмд ға қатысушы мемлекеттердің заңсыз көші қонға қарсы күрестің ынтымақтастығы туралы келісім
егер жоғарыда аталған келісім бұл мәселелерді регламенттейтін болса қаралып отырған келісімді ратификациялау не үшін қажет екенін түсіндіріп түсіндіріп берсеңіз
және екі жақты келісім көп жақты келісімнен айырмашылық бар ма
егер бар болса ол қандай айырмашылықтар рахмет
рахметіңізге рахмет нұржан кемерович
бұл келісімнің бас жағында
нақты айтылып кеткен
біз мына екі жақты келісімді бұрынғы жаңа тоқсан сегізінші жылы
қол қойылған тоғыз жақты келісім
базасында істеп жатырмыз
ол келісім жалпы принциптерді анықтаған кезінде иә ол кезде мойындаған осындай заңсыз көші қон ы процесстері бар
оны ы тоқтату үшін кейбір шаралар қолдану керек екенін
жаңағы бір бірімізге сұрау салғанда жауап беріп тұруымыз керек екен дегендей жалпы
жаңағындай принциптер көрсетілген
мына екі жақты келісімде сол жаңағы келісімнің
сол келісімге жаңағы

сүйеніп отырып ы нақты
басқа да ы шаралар ы қазіргі күнге заңнама ыыы заманауи ы туып жатқан мәселелерді шешетін жаңағы жағдайлар ы жазылып отыр
ол жаңағы қай і жерден қандай адамдар бізге қалай келіп жатқанын қандай автокөлік қолданады қандай каналдармен өтіп жатқанын қандай халық ондай заңсыз көші қон процесстерін ұйымдастырып жатқанын
содан кейін жаңағы айтып кеткендей
біздің і отандастарымызға і жеңілдік болсын деп жаңағындай мәселелер шешіліп кеткен
әрі бері шапқыламай і бір жерге келіп біздің жаңағы миграциялық ы қызметтерге келіп өздерінің жаңағы мәселелерін шешетін ііі жағдайлар жасалған
рахмет сөз депутат звольский сергей адамовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат шадетханович
незаконная миграция зачастую имеет неконтролируемый характер
при этом отсутствие эффективного механизма контроля миграции беспокоит общество и требует принятия эффективных мер по борьбе с ней
в соответствии со статьей три э рассматриваемого соглашения стороны будут осуществлять сотрудничество по организации совместных оперативно профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции на территории государств сторон
в связи с этим у меня к вам следующий вопрос есть ли практика проведения таких мероприятий и насколько они эффективны спасибо
спасибо огромное за вопрос
значит э после подписания данного соглашения в апреле прошлого года в ноябре э значит по инициативе
партнеров узбекских мы провели первое такое совместное оперативно профилактическое мероприятие нелегал
значит э провели его в южных регионах это алматинская жамбылская южно казахстанская области ну сейчас туркестанская
с охватом городов э алматы э алматы талдыкорган и шымкент
я вам скажу э что за это время более двух с половиной тысяч
узбекских нелегалов обнаружено на нашей территории
узбекская сторона заранее предоставила нам списки
кроме того в этом э мероприятии участвовали сотрудники миграционных служб и министерство труда и социальной занятости у них за миграцию еще и министерство труда тоже отвечает значит участвовали на нашей территории с нашими сотрудниками в этих мероприятиях
больше ста сорока человек если мне память не изменяет мы выдворили
порядка ста с лишним человек реадмиссии подвергли
обнаружены находящиеся в розыске преступники и э таким образом операция эта прошла достаточно успешно
и вот э в случае ратификации этого соглашения мы будем наверно вот во время тех мероприятий которые мы проводим в стране
в целях борьбы с незаконной миграцией это и нелегал и мигрант мы проводим и правопорядок везде эти эээ значит опм мы где то раза три четыре в год проводим
мы наверно будем планировать эти совместно с узбекской стороной причем
для них это более актуально то есть для нас актуально в том что они нарушают э значит э наши граждане э на территории
узбекистана практически в таком количестве не находятся поэтому нам эти мероприятия очень выгодны и нужны
рахмет құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
марат шәдетханұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі депутат кесебаева балайым туғанбайқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
заңнама және сот құқықтық реформа комитеті қазақстан республикасының өкіметі енгізген қазақстан республикасының өкіметі мен өзбекстан республикасы өкіметінің
арасындағы заңсыз көші қонға қарсы күрестегі ынтымақтастықтық туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасының
заң жобасын қарап шықты
заңсыз көші қонға қарсы күрестің тиімді шараларының бірі бұл көші қон заңнамасын жетілдіру және і жедел алдын алу іс шараларын жүргізу болып табылады
сондықтан да осы екі жақты келісімді ратификациялау заң ы заңсыз көші қонға халықаралық і құқыққа сәйкес қарсы нақты іс әрекеттер жүргізуге мүмкіндік береді
қазіргі кезде екі мың он сегізінші жылы ы он мың отыз тоғыз ы өзбекстаннан келген азаматтар жеделдетілген тәртіппен азаматтыққа
қабылданған болса он тоғызыншы жылы тоғыз мың ы сегіз жүз төрт азамат қабылданған мұның барлығы да біздің қандастарымыз оралмандар
бұдан басқа келісім қазақстан мен өзбекстан арасындағы заңсыз көші қонға қарсы іс қимыл саласында тату көршілік әріптестік қатынастарды дамыту және нығайту мақсатында ы қабылданып отыр
келісім сондай ақ көші қон және мемлекеттер азаматтарының құқықтарын қорғау саласындағы екі жақты ынтымақтастықтың құқықтық негізін құрайды
оның ішінде құқық қорғау органдарына тікелей ақпараттық өзара іс қимылдау жасауына мүмкіндік береді
өз кезегінде бұл заңды қабылдау жеңілдетілген тәртіппен і қазақстан республикасының азаматтығын қабылдаған біздің қандастарымыз үшін і көптеген мынау уақыт және қаржылық артық шығымдардан босатып олардың құжаттандыру мәселесін жеңілдетеді
келісімді ратификациялау қазақстан республикасының азаматтарының конституциялық ы құқықтарына нұқсан келтірмейді
сонымен қатар атап ы өту қажет заңсыз көші қон фактілерін болдырмау үшін мынау ішкі істер министрлігіне шегара қызметіне және еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктеріне мынау жедел
ы деректер і і алуды ету қажет және бірыңғай дерекқор ы дерекқорларды ықпалдастыру және оны дамытуға шаралар қабылдау қажет деп есептейміз
і бұл заң жобасы бойынша парламент мәжілісінің барлық тұрақты комитеттері және заңнама бөлімі өз қорытындыларын берді
тиісті мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен жұмыс тобының отырысы өткізілді және бас комитетінің кеңейтілген отырысында үш рет қаралды
осы айтылғандардың негізінде комитет және комитет осы заң жобасын мақұлдауды және парламент сенатының қарауына жолдауға болады деп есептейді
қолдауларыңызды сұраймыз рахмет
рахмет балайым туғанбайқызы сізге
енді құрметті депутаттар заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат смағұлов асылбек айжарықұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
қадірлі әріптестер
жасыратыны жоқ ы қазір қазақстан өзбекстаннан келетін мигранттарды ең көп қабылдайтын елдердің бірі
мұны ресми статистика деректері де растайды
жалпы көші қон күрделі құбылыс оның қырлары өте көп
мысалы заңды көші қон оның ішінде еңбек миграциясы елдегі еңбек ресурстарын дамытуға үлес қосады
ал заңсыз көші қон мен оның зардаптары ұлттық қауіпсіздікке елеулі қатер төндіруі қылмыстық және әлеуметтік жағдайды қиындатып ұлтаралық шиеленісті күшейтуі мүмкін
демек елбасымыз нұрсұлтан әбішұлы назарбаев айтқандай әлемнің көптеген елдері заңсыз көші қонға қатысты қатаң шараларды қолға алуда солардан үйрену керек
осыған орай бүгінгі келісім уағдаласушы тараптардың аумағында көші қон процесстерін реттеудің маңызды бағыттарының бірі заңсыз көші қонға қарсы күресте уағдаласушы мемлекеттердің екі жақты ынтымақтастығына құқықтық негіз жасайды
сөйтіп ұлттық қауіпсіздікке экономикалық тұрақтылыққа қауіп төндіретін қылмыстық жағдайды асқындыратын заңсыз көші қонға қарсы бірлескен іс қимыл шараларын іске асыруға көмектеседі
келісімде мемлекеттер арасындағы тату көршілік серіктестік қатынастарын дамыту заңсыз көші қонға қарсы күреспен азаматтардың құқықтық мәртебесін реттеу қос азаматтығы жоқ адамдарды сәйкестендіру саласында ынтымақтастықты дамыту мәселелері де көзделген
сонымен қатар онда тиісті заңнама салаларында болған өзгерістер туралы ақпарат алмасуға қолайлы жағдай жасау мәселесі де айқындалған
қазіргі әлемді көші қон процесстерінсіз көзге елестету қиын
көші қон мемлекеттердің әлеуметтік эономикалық және саяси дамуына оң әсерін тигізіп экономикалық интеграцияға мәдени тұрғыдан жақындасуға өндірісті күштердің дамуына ықпал етеді
ал егер көші қон процесстері бақылаудан шығып кетіп оны басқару мүмкін болмай қалса мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қиындайды
біз бұл қауіпті әсіресе террористтік экстремисттік қауіп қатерлер мен зорлық зомбылықтар жұқпалы аурулар өршіп тұрған қазіргі кезде ерекше ескеруіміз қажет
заң жобасын қолдауды сұраймын рахмет
рахмет асылбек сізге
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
сонымен құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз бір депутат жақтағандар да жүз бір депутат қаулы қабылданды
рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер сонымен бүгінгі күн тәртібі мәселелерін бәрін қарап болдық
енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз
сөз депутат мұрадов ахмет сейдарахмановичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаевич
наш депутатский запрос премьер министру республики казахстан мамину
уважаемый аскар узакбаевич
в ходе встреч с населением мангистауской области и обсуждения вопросов с региональными органами управления а также с активом партии нур отан приходится постоянно выслушивать упреки в адрес всех уровней власти и парламента и правительства и президента
по большей части на это есть объективные основания
в этой связи просим вас уважаемый аскар узакбаевич дать ответ на следующие вопросы
первое когда будет ликвидирован источник экологического воздействия вблизи города актау хвостохранилище кошкар ата
второе когда будет построен и начнет действовать полноценный онкологический центр в регионе с возможностями проведения всех видов работ по диагностике лечению реабилитации и медикаментозного сопровождения онкобольных
третье какие планы по обеспечению жителей города жанаозен полноценной инфраструктурой устойчивой связью объектами социального культурного и бытового значения и постоянными рабочими местами
четвертое каким образом население региона будет обеспечено технической и питьевой водой с характеристиками отвечающими санитарным нормам и в количестве с учетом прироста населения
пятое когда будут обеспечены интернетом отдаленные аулы области
о результатах рассмотрения и принятых мерах просим сообщить письменно в установленном законодательством порядке
с уважением члены
депутаты от ассамблеи народа казахстана члены фракции партии нур отан утебаев и туов фракции ак жол никитинская
и еще один запрос в адрес
нашего министра сельского хозяйства
омарову уважаемый сапархан кесикбаевич
мангистауская область экономика которой в основном ориентирована на добычу углеводородного сырья и сервисное обслуживание нефтегазового месторождения в перспективе будет снижать объем добычи
по естественным причинам истощение месторождений а высвобождающаяся рабочая сила остается невостребованной пополняя таким образом ряды безработных
до сих пор одной их острейших проблем в регионе остается трудоустройство и создание новых рабочих мест
в регионе реализуется программа по репатриации соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья однако задействовать их потенциал в хозяйственной деятельности получается не в полном объеме
обсуждение данных проблем в ходе поездки в регион приводит к тому что возникает необходимость возрождения традиционных видов хозяйственной деятельности в аграрном секторе
одним из таких направлений было каракулеводство
по оценкам специалистов в этом направлении могла бы быть и кооперация с узбекистаном туркменией откуда в мангистаускую область переехали наши соотечественники
в этой связи просим вас уважаемый сапархан кесикбаевич сообщить о позиции министерства в вопросе возрождения каракулеводства в мангистауской области и в целом по казахстану поскольку в эту деятельность была были вовлечены и другие области казахстана
депутаты ассамблеи народа казастана фракция нур отан утебаев и туов фракция ак жол никитинская спасибо
спасибо сөз і депутат перуашев азат тұрлыбекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
наш э запрос премьер министру и генеральному прокурору республики
прошел месяц со дня авиакатастрофы в алматинском аэропорту когда потерпел крушение самолет компании бек эйр
в результате погибли двенадцать человек а десятки получили ранения и перенесли сложные операции
вчера в алматы скончался тринадцатый пострадавший второй пилот экипажа мержан молдагулов
от имени демократической партии казахстана ак жол думаю и всех наших коллег из других фракций выражаю искреннее соболезнование его семье и близким как семьям и близким всех погибших и пострадавших в той катастрофе
правительственной комиссией основной версией катастрофы предварительно названо обледенение лайнера
вместе с тем к гибели людей могло привести сочетание целого ряда и других причин
во всем этом комиссия продолжает разбираться
хотелось бы отметить что до вынесения ее официального заключения ни один привлеченный эксперт ни одна авиакомпания ни один госорган не комментировали ход расследования
определенную информацию в дозированном виде сообщил лишь курирующий вице премьер
как мы понимаем такие ограничения делаются из соображений этики а также для обеспечения объективноти и непредвзятости расследования
в то же время руководство самой компании бек эйр в первые же дни после трагедии не дожидаясь официального заключения стало публично выдвигать собственные версии событий
на фоне сдержанных комментариев авиационных властей такие заявления стороны прямо заинтересованной в результате расследования выглядели как минимум некорректно и могут э рассматриваться как попытка повлиять на общественное мнение и ход следствия
и напротив те действия которые как раз и должна была незамедлительно совершить компания бек эйр в первые же дни не сделаны до сих пор
с чисто человеческой точки зрения да и по всем нормам деловой этики бизнеса руководству компании в первые же моменты следовало начать с оказания реальной помощи пострадавшим
с элементарного посещения искалеченных людей в клиниках и семей погибших тем более что среди экстренно оперировавшихся в те дни людей были и дети и их родители
тринадцать человек лишились жизни
многие изувечены их семьи лишились кормильцев и надежд
құдай сақтасын но в этой ситуации любая ответственная компания была обязана изыскать возможность не только для законной компенсации но и выплатить дополнительную поддержку по собственной инициативе людям на которых она же и зарабатывает
но ни законной компенсации ни иных мер поддержки пострадавших не сделано
люди не видели представителей бек эйр ни в больницах у пострадавших ни на похоронах погибших
компания обошла обошлась выражением сочуствия через прессу как постороння сторона а не как непосредственный участник трагедии
складывается такое впечатление что крайними опять сделают погибших пилотов сэкономивших на антиобледенительном обслуживании как будто это был их выбор экономить на собственной жизни
мертвые не могут себя защитить но разве это честно
перевозчик же до сих пор не возвращает пассажирам стоимость билетов на отмененные после трагедии рейсы
между тем многие пассажиры были вынуждены заново приобретать билеты на другие рейсы значительно подорожавшие в предновогодние дни
к огромному сожалению эта далеко не первая трагедия за последние годы обнажила наличие системных проблем в сфере безопасности авиаперевозок в казахстане
в состоявшейся пост фактум проверке и публикации активистов выявили многочисленные нарушения как в авиакомпании бек эйр так и в работе местных
исполнительных органов например в сфере земельных отношений причем не только в аэропорту алматы но также в таразе атырау
не сомневаемся что по итогам работы комиссии будут названы и другие факты
настораживает тот момент что как выясняется многие нарушения выявлялись задолго до указанной катастрофы
уполномоченные органы включая органы прокуратуры направляли документы об их устранении но никто должным образом на них не реагировал
не случайно уже высказываются опасения что как всегда активное обсуждение проблемы постепенно затихнет да в принципе уже затихает не дай бог до следующего происшествия
мы считаем это недопустимым
неслучайно буквально через час после авиакатастрофы в алматы президент токаев заявил что все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом
между тем несмотря на месяц работы правительственной комиссии обществу неизвестно о задержаниях или других санкциях ни в отношении виновных работников бек эйр ни в отношении других ответственных лиц
никто не требует мести или наказания невиновных но должна быть справедливость хотя бы по отношению к тем гражданам нашей страны которые погибли в этой катастрофе
в связи с вышеизложенным фракция демократической партии казахстана ак жол просит первое органам прокуратуры возбудить иск в интересах пассажиров разбившегося рейса о взыскании с компании бек эйр компенсации за моральный ущерб и пережитые страдания
второе поручить уполномоченным органам обеспечить возврат компанией денег за билеты пассажиров отмененных рейсов
третье известить общество о мерах предпринимаемых в отношении лиц подозреваемых в причастности к
микрофон включите

с уважением депутаты фракции ак жол

спасибо сөз депутат мұсырман кәрібай иманжанұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
біздің депутаттық сауалымыз премьер министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі әлихан асханұлы смайыловқа жолданады

екі мың он тоғызыншы жылғы он сегізінші сәуірдегі нөмір жүз елу сегіз бұйрығына сәйкес атырау ақтөбе батыс қазақстан қостанай павлодар солтүстік қазақстан шығыс қазақстан және жамбыл облыстарының
ресей федерациясымен және қырғыз республикасымен шегаралас аумақтарында автомобиль қатынасы шегінде агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын фитосанитариялық бақылау пункттері құрылған болатын
аталған бақылау пункттерінің қызметкерлері ауыл шаруашылығы өнімдерін әкелу және әкету кезінде мемлекеттік карантиндык фитосанитариялық және ветеринарлық санитариялық бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруға тиісті
алайда өткен жылдың аяғында қолға алынған осы жұмыстың ұйымдастырылуы сын көтермейді
бұған біз жақында өңірлерде болғанымызда көз жеткіздік
біріншіден мемлекеттік шегара маңында құрылған фитосанитарлық бақылау пункттері кедендік және шагаралық бақылау пункттері орналасқан ғимараттарда емес олардың бергі жағындағы жақын жерге әкеліп қойылған вагоншаларда орналастырылған
мұның өзі бір мезгілде тексеріс жүргізуге мүлдем қолайсыз болып шықты себебі кедендік және шегаралық бақылаудан өткен автокөліктер
өсімдіктер карантині жөніндегі инспекторлардың талап еткендеріне қарамастан көбінесе тоқтамай елдің ішіне қарай өте шығады
сондықтан міндетті түрде тексерілуге тиісті өнім тасымалдаушы автокөлік иелері туралы жол полициясының қызметкерлеріне хабарлап іздетіп кейін қайтаруға тура келеді
бұл көрші елдерден ауыл шаруашылығы өнімдерін әкелген автокөлік жүргізушілері үшін де тиімсіз өйткені олар қосымша уақыт және жанармай шығындауға мәжбүр
олар бір кезде кедендік шегаралық және фитосанитариялық бақылау бір ғимаратта бірлесе жүргізгендігін айтып шағынады
екіншіден ұлттық қауіпсіздік комитеті шагара қызметінің лауазымды адамдары фитосанитариялық бақылау пунктінің қызметкерлерін
мемлекеттік шегара арқылы өткізу пунктіне ауыл шаруашылық өнімдері бар көлік құралдарының келгені туралы уақытылы және толық хабардар ете бермейді
үшіншіден ауыл шаруашылығы министрлігі фитосанитариялық бақылау пункттерін ашу үшін сатып алған вагоншалар солтүстік өңірлердің қатал климатына арналмаған болып шықты
мысалы осындай вагоншада тонып жаураған солтүстік қазақстан облысының аумағындағы қарақоға фитосанитариялық бақылау пунктінің қызметкерлері бос тұрған басқа бір шағын ғимаратты қалпына келтіріп соны паналауға мәжбүр болыпты
баяндалған жайлардың негізінде мынадай ұсыныстарды енгіземіз
бірінші қазақстан республикасының қырғыз республикасымен және ресей федерациясымен шегаралас аумақтарында құрылған фитосанитарлық бақылау пункттерін кедендік және шегаралық бақылау пункттерінің ғимараттарына орналастыру мүмкіндігін қарастыру қажет
екінші мемлекеттік шегарадағы кедендік шегаралық бақылау пункттерінің және фитосанитарлық бақылау пункттері қызметкерлерінің өзара іс қимылын барынша үйлестіру мәселесін қарау керек
депутаттар нұр отан партиясы фракциясының мүшелері мұсырман звольский айсина рахмет
рахмет і сөз депутат еспаева дания мәдиқызына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан мамину
уважаемый аскар узакбаевич
восьмого октября две тысячи девятнадцатого года на совещании по вопросам развития столицы президент касым жомарт токаев заявил о необходимости внедрения режима открытого неба в аэропортах казахстана
режим открытого неба предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степень свободы воздуха
пятая степень свободы подразумевает полеты иностранных авиакомпаний через казахстан в третьи страны что позволит увеличить транзитный поток через отечественные аэропорты
с первого ноября две тысячи девятнадцатого года режим открытого неба введен для иностранных авиаперевозчиков в одиннадцати аэропортах страны нур султан алматы шымкент актау караганды усть каменогорск павлодар кокшетау тараз петропавловск и семей
вопрос о необходимости введения аэропорта актобе в режим открытого неба озвучился избирателями в ходе выезда в регионы
учитывая что международный аэропорт актобе это воздушные ворота западного казахстана расположенные в промышленном регионе страны
бурное развитие которого связывают с реализацией масштабных проектов фракция ак жол просит рассмотреть возможность включения аэропорта актобе в список режима открытого неба
аэропорт занимает выгодное географическое положение расположен на пересечении крупных международных авианавигационных трасс связывающих западную европу с центральной и юго восточной азией
его техническое оснащение и взлетно посадочная полоса протяженностью три с половиной километра позволяет принимать все типы воздушных судов
президент в послании народу второго сентября текущего года выразил недовольство тем что билеты основного авиаперевозчика казахстана эйр астаны иногда на тридцать процентов дороже чем в европе
а восьмого октября заявил что нечего потакать одной компании пусть она даже самая известная и самая фаворитная и поручил правительству открывать небо для новых рейсов
мы согласны с тем что необоснованное завышение цен на авиабилеты прямо связано с монопольным положением одной авиакомпании а режим открытого неба
позволит иностранным авиаперевозчикам осуществлять межпассажирские и грузовые перевозки с посадкой в казахстане а также между городами внутри страны
критика главы государства обоснованна так как постоянное увеличение стоимости авиабилетов казахстанских авиаперевозчиков уже давно вызывает огромные нарекания со стороны населения страны
введение дополнительного аэропорта со статусом открытого неба приведет к снижению стоимости билетов и доступности авиаперелетов для населения за счет конкуренции
со стороны иностранных авиакомпаний так как транзитные маршруты иностранных авиакомпаний заберут часть клиентов у местных перевозчиков
кроме того это будет способствовать росту туристического бизнеса в стране прямую выгоду от которой получат все граждане казахстана
на последнем расширенном заседании правительства президент вновь подчеркнул цитирую хотел бы поднять вопрос об открытии неба для основных перевозчиков
это важная тема следует ее активно продолжать
этому вопросу я придаю очень важное значение поскольку речь идет об инвестиционной привлекательности нашего государства и в целом об открытости казахстана внешнему миру
на основании вышеизложенного уважаемый аскар узакбаевич просим вас рассмотреть возможность включения ао международный аэропорт актобе в список аэропортов с режимом открытого неба
с уважением депутаты фракции дпк ак жол и депутаты фракции нур отан шидерский каракен симонов смагулов спасибо
спасибо сөз депутат ким роман охеновичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
премьер министр уважаемый аскар узакбаевич
еще в две тысячи шестнадцатом году членами депутатской группы нк фракции партии нур отан и народные коммунисты был озвучен депутатский запрос
в связи с накопившимися проблемами развития рыбного хозяйства которые не решаются из года в год только ухудшаются
а в советский период рыбное хозяйство казахстана было одним из самых высокоразвитых доходных отраслей народного хозяйства
объем вылова рыбы и производства рыбной продукции составлял свыше восьмидесяти тысяч тонн в год
в настоящее же время общий объем добычи биоресурсов снизился в несколько раз
практически перестало существовать целое направление рыбного хозяйства это товарное рыбоводство
несмотря на свои цены и качество рыбная продукция стала менее доступной для широких слоев населения из за продолжающегося роста цен и низкого уровня платежеспособного спроса
из за снижения производства отечественной рыбной продукции полки магазинов сегодня забиты импортными аналогами далеко не лучшего качества
из существующих существовавших сорока семи рыбопитомников в настоящее время почти ничего не осталось а оставшиеся влачат жалкое существование
да и производство комбикормов для рыбы оставляет желать лучшего
основную часть дорогостоящих комбикормов приходится завозить из за границы
утрата единой системы охраны воспроизводства использования рыбных ресурсов отрицательно сказывается на состоянии запасов внутренних водоемов где лов во многих случаях практически утратил свое промысловое значение
меры по зарыблению озер и других водоемов в основном выполняются только на бумаге
губительная практика все время черпать не давая времени на воспроизводство рыбного поголовья может привести к полному их исчезновению
о каком развитии можно говорить если до сегодняшнего дня отсутствует целевая программа развития рыбного хозяйства закон о аквакультуре и другие
нормативно правовые акты хотя депутаты мажилиса парламента неоднократно обращали внимание в своих депутатских запросах на эти проблемные вопросы
непрекращающаяся в течение последних лет чехарда с переводом комитета лесного хозяйства и животного мира из одного ведомства в другое
а также отсутствие эффективных финансовых инструментов государственной поддержки рыбного хозяйства привело к оттоку профессиональных кадров и фактически полной деградации данной отрасли
о какой эффективности этого комитета можно говорить если до сегодняшнего дня нет четкого разделения функций и задач данного органа
к примеру вопросами развития производства и развития и производства рыбной отрасли занимается министерство экологии геологии природных ресурсов а распределение субсидий осталось за министерством сельского хозяйства
в сложившихся условиях сегодня аквакультура это самая динамично развивающаяся отрасль производства продуктов питания которая может стать одним из гарантов продовольственной безопасности страны
в связи с вышеизложенным вновь обращаем ваше внимание на необходимость первое создание нормативно правовой базы необходимой для эффективного функционирования рыбного хозяйства
второе разработки программы развития рыбного хозяйства республики казахстан на период до две тысячи двадцать восьмого года определяющей единую государственную политику в этой сфере
и последнее эффективная государственная поддержка развития товарного рыбоводства это субсидии и другие меры
с уважением депутаты от ассамблеи народа казахстана фракция партии нур отан оспанов звольский народные коммунисты коныров дпк ак жол конакбаев спасибо
спасибо сөз і депутат қаракен құралай әнуарқызына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан мамину аскару узакбаевичу
сегодня все мировое сообщество обеспокоено осложнившейся эпидемиологической ситуацией в китае и угрозой распространения заболевания новым типом коронавирусной инфекции первые сообщения о которых появились восьмого декабря прошлого года
на двадцать девятое января две тысячи двадцатого года в китае число заразившихся достигло пяти тысяч девятисот семидесяти четырех случаев
из них сто тридцать два с летальным исходом
двадцать восьмого января воз признало уровень угрозы распространения вируса как в китае так и на региональном и глобальном уровнях очень повышенным
единичные случаи этого заболевания выявлены в пятнадцати странах
заболевших в нашей стране не установлено
как нам известно глава государства дал соответствующее поручение принять решительные организационные меры по защите нашей территории и граждан от коронавирусной инфекции
правительством предпринимается комплекс санитарно противоэпидемических и профилактических мер по недопущению завоза и распространения заболевания на территории казахстана
вместе с тем общество задается вопросами о реальной угрозе завоза и распространения заболеваний среди населения нашей страны готовности мед организаций на случай выявления пациентов которые могут быть заражены коронавирусом
запасах лекарственными средствами и медицинскими изделиями вывоза студентов с эпицентра о числе наших граждан находящихся на острове хайнань о сроках и условиях их возвращения на родину и другие
однако в соцсетях и мессенджерах распространяется много непроверенной а иногда и откровенно фейковой информации об источниках заражения путях передачи заболевания его последствиях
к сожалению эпизодическое оповещение населения не решает вопрос информированности общества их становится все больше
вакуум заполняется домыслами паникой
в связи с этим считаем необходимым рассмотреть вопрос по эвакуации граждан казахстана находящихся не только в городе ухань но и в других городах китая охваченных коронавирусной инфекцией
министерству образования нашей страны проработать с министерством образования китая вопрос предоставления каникул нашим студентам на период ликвидации угрозы заражения
эвакуированных граждан по прибытию на родину охватить медицинским наблюдением с учетом инкубационного периода заболевания
приостановить перемещение граждан и в обоих направлениях
создать ситуативный телеграм канал для проведения управляемой информационной политики в сетевых ресурсах по коронавирусной инфекции
создать ситуативный или задействовать имеющийся колл центр для отработки индивидуальных запросов населения и экстренных сообщений по этой инфекции
наладить онлайн мониторинг по резонирующим в социальных сетях темам связанным с коронавирусной инфекцией
между тем учитывая что в у казахстана очень тесные торгово экономические отношения с китаем и многие наши предприятия связаны с китайской стороной контрактными обязательствами по поставкам товаров работ и услуг
и во избежание нежелательных последствий для наших экономических связей просим на правительственном уровне рассмотреть вопрос о взаимном признании сложившейся ситуации форс мажорной
помимо этого поступает недовольство в адрес туроператоров от наших граждан которые приобрели путевки по направлению китайских курортов
имеется информация что турагентства отказываются возвращать им деньги ссылаясь на то что срывы обязательств и контрактов происходят не по их вине и соотвественно денежные средства возврату не подлежат
в этой связи считаем необходимым правительству нашей страны также отнести данную ситуацию к форс мажору и определить основания для расторжения договора и возврата туристу уплаченной им по договору суммы
а также рассмотреть вопрос возврата средств в размере пропорциональном стоимости неоказанных туристу услуг в случае когда отдых уже начался в стране где стало небезопасно
ответ просим дать в письменной форме в сроки установленные законодательством республики казахстан
с уважением депутаты члены фракции нур отан каракен базарбаев казанцев и все депутаты члены фракции ак жол
спасибо за внимание
спасибо сөз депутат і смирнова ирина владимировнаға беріледі
м спасибо депутатский запрос народных коммунистов адресован премьер министру республики казахстан
в две тысячи двадцатом году казахстан отмечает стосемидесятипятилетие великого абая
на недавнем заседании правительства президент предложил проводить практические полезные для для общества мероприятия к важным датам в жизни страны
в этой связи хочется напомнить о том что абай особо отмечал важность воспитания детей и молодежи
духовность определяющее начало в человеке которая впитывается посредством книг и народной мудрости искусства и духовного опыта говорил великий соотечественник
воспитывать детей должно все не только классный час в школе но и все общество и всеми возможными способами
буллинг агрессию различные зависимости не решить только срезами психического состояния детей и молодежи
выход из ситуации приобщение культуры воспитания детей и молодежи поддержка такой деятельности
предлагаем рассмотреть возможность организации воспитательной работы с детьми и молодежью
первое возобновить абонементную систему посещения театров музеев страны учащимися школ и колледжей чтобы каждый из них смог приобщиться к культуре и искусству
обеспечить такую возможность для сельских учеников
поддержать внедрение разрабатываемого министерством культуры и спорта культурного норматива школьника
второе использовать площадку театров музеев для организации дополнительного образования и ведения кружков актерского ораторского вокального хореографического театрального мастерства
это возможно при доброй воле и взаимодействии министерства образования и науки культуры и спорта
мультипликативный эффект будет для всех участников проекта учеников молодежи актеров театров самих театров музеев и для всей страны в целом
третье важным ресурсом воспитания могут стать библиотеки при кардинальном изменении форм работы в этих заведениях создание образовательной культурной
коллаборативной среды обновление книжного фонла обеспечение интернетом повышение квалификации библиотекарей и расширение их функциональных возможностей
четвертое развитие десткого внутреннего туризма и возобновление возможностей объехать всю страну студентам педагогических вузов специальностей учитель географии и истории и учителям этих предметов как это было в советское время
это дает возможность увидеть свою огромную родину богатство природы сакральные места познакомиться с людьми из разных регионов страны
пятое необходима реальная поддержка общественно активной молодежи волонтерство при поступлении в вузы на грант и при назначении претендентов на государственную службу не на словах а на деле
только те кто помогал другим смогут и дальше уже в работе быть слышащим и понимающим жизнь людей разного уровня
шестое финансовое обеспечение инициатив возможно к примеру за счет средств запланированных на проведение форумов и дорогостоящих мероприятий как на уровне страны так и местных исполнительных органов мораторий на проведение которых наложил президент
пора признать и не только мон и местным исполнительным органам но и министерству финансов что затраты на образование детей и молодежи это не утраты а инвестиции в будущее
мы уверены что абай поддержал бы эту инициативу спасибо
спасибо ы сөз депутат қоңыров айқын ойратұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемые коллеги депутатский запрос коммунистов к премьер министру республики казахстан
касается программы развития образования
в казахстане начала действовать новая программа развития образования на две тысячи двадцатый двадцать пятые годы она рассчитана
это важнейший документ от которого зависит продвижение во всех сферах индустриализации сельском хозяйстве социальном развитии
это будущее нашей страны для построения которого необходим тщательный анализ пройденного
фракция народные коммунисты считает что анализ реализации уже сделанного в сфере образования выполнен поверхностно
исполнение предыдущей программы на две тысячи шестнадцатый девятнадцатые годы оценено на девяносто два процента основано на двенадцати индикаторах семидесяти одном показателе
практически на сто процентов выполнена программа по числу мероприятий
формально вроде бы все исполнено
но можно ли говорить о достижении главной цели
она формировалась следующим образом повышение конкурентоспособности образования и науки развитие человеческого капитала для устойчивого роста экономики
а это прежде всего означает повышение грамотности особенно молодого поколения
все остальные многочисленные индексы и показатели лишь вспомогательные
так в программе развития образования на две тысячи одиннадцатый двадцатые годы ставилась цель улучшить результаты учащихся наших общеобразовательных школ в международных сравнительных исследованиях
в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся казахстан должен был войти на сороковое сорок пятое место
это и есть базовый показатель поскольку он оценивает по сути фундаментальную подготовку учеников по математике естествознанию читательской грамотности
в итоге закончились все досрочные прекращением действия этой программы
вместо нее была принята новая рассчитанная на две тысячи шестнадцатый девятнадцатые годы
для для нее данные целевые индикаторы уже были устранены
сейчас по итогам последнего рейтинга мы имеем серьезные ухудшения результатов
казахстан по математике на пятьдесят четвертом месте по естествознанию и читательской грамотности на шестьдесят девятом месте из семидесяти восьми стран
мы в аутсайдерах по уровню информационной компьютерной грамотности школьников
реальность такова что вместо развития человеческого капитала идет обратный процесс
грамотность падает а на селе и в производстве самая острая проблема это падение уровня подготовки молодых специалистов
говорить о вкладе человеческого капитала в устойчивость экономики также не приходится
в глобальном индексе инноваций казахстан в две тысячи девятнадцатом году занял семьдесят девятое место потеряв пять позиций по сравнению с две тысячи восемнадцатым годом
историческим преимуществом казахстана были высококвалифицированные трудовые ресурсы тотальная грамотность населения этот задел мы уже растеряли
таким образом государство само стимулирует отток талантливой молодежи зарубеж поскольку многие родители осознавая масштабы деградации образовательной системы отправляют детей за пределы казахстана
несмотря на постоянный формальный рост расходов на образование и науку мы движемся к положению страны с преобладающей дешевой и низкоквалифицированной рабочей силой
фактически откатываемся в группу отстающих развивающихся стран вместо того чтобы двигаться в тридцатку лучших
это очень тревожная тенденция которую нельзя переломить технической программой
к тому же она продолжает генеральную линию предыдущих программ предполагая постоянные изменения попытку внедрения всевозможных мировых практик и моделей

спасибо ы сөз депутат косарев владислав борисовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан
наша страна приближается к тридцатилетию независимости
пора бы углубленно проанализировать где мы получили успешные результаты а по каким секторам предстоит напряженно работать
население тревожит что производство продуктов питания и товаров народного потребления все еще остается запросом общества
расхожие суждения о невмешательстве государственных органов в частный сектор экономики мы расцениваем как заблуждение отсталость а главное повод для бездеятельности огромного государственного аппарата
из зарегистрированных в стране четыреста тринадцати тысяч юридических лиц фактически работает одна треть
кредитование упало до двадцати двух процентов тогда как в соседних странах оно непрерывно растет
по темпам роста экономики мы отстали от россии в два и два десятых раза а от стран оср в шесть раз
по уровню экономической сложности казахстан находится на восемьдесят четвертом месте тогда как наши соседи беларусь на сорок тридцать первом а россия на сорок восьмом месте
если в девяносто первом году
сельское хозяйство производило двадцать один процент валового продукта то к девятнадцатому году оно упало до четырех с половиной процентов
поголовья скота снизились более на два миллиона значит голов овец и коз в два раза птицы на шестнадцать миллионов
много земель брошено и зарастает бурьяном
землепользователи не отвечают за производство продуктов заинтересованы исключительно прибылью
население недополучает до тридцати процентов продовольствия к медицинским нормам
качество хлеба снижается а его цена растет
в стране завозится продовольствия на в два раза с половиной раза больше чем вывозится
производителю достается менее двадцати процентов розничной стоимости товара
воспроизводство при этом невозможно
такое производство обогащает банки и паразитирующие структуры
правительство уже много лет открыто и широко поощряет методы наживы мошенничества стяжательства и другие формы предпринимательства не отвечающие интересам страны
такие порочные явления становятся возможными из за низкой требовательности государственного аппарата
в стиле аппарата министерства и других правительств
отсутствует стремление к поиску современных форм воздействия курируемой отрасли
наши чиновники отвыкли принимать решения редко опираются на достижения науки и на этом фоне их знания блекнут и гаснут
многие не проявляют инициативы и заняли позицию безошибочного безделья то есть ничего не решают сами чтобы потом не отвечать за исход
они увлекаются разработками западных стран и стараются не замечать лучшие формы работы в нашей стране
действующая бонусная система оценки качества работы гос аппарата на деле свелась к поклонению начальству
правительство стремясь передать отрасли экономики в саморегулируемую среду не стремится чтобы этот процесс соответствовал параметрам государственных задач и был тесно взаимосвязан
между сферами производства
не так давно оно умыло руки передав легкую промышленность на откуп рынка
прежде чем это делать следовало отладить бы цепочку от производства сырья до выпуска готовых изделий
производство хлопка шерсти могло бы обеспечить текстильную швейную промышленность
объем производства товаров бы покрывал бы потребности населения но выстроить такую схему в стране никто не попытался
сырье неограниченно вывозится зарубеж
а кожевенное производство умышленно доведено до банкрота
до каких пор казахстан будет импортировать одежду
разросся оборот по серым по серым схемам
похоже что такие беспорядки устраивают кого то из правительства поэтому коррупция до сих пор цветет махровым цветом
чиновники осуществляют контроль цен на прилавке не вдаваясь в структуру

чрезмерно увлеченные принципы рыночных реформ отодвинуло за пределы внимания основные законы экономики
сложилось мелкотоварное производство правительство оказалось неспособным вывести из тени крупное производство
открыто поощряет паразитирующих перекупщиков и крупных домовладельцев формализованных под самозанятых
производителю животноводческой продукции достается пятнадцать двадцать процентов от розничной цены
а на такие средства не в состоянии развиваться никто
частные подворья поставляют восемьдесят процентов продуктов
на внутренний рынок а имеют в пользовании полтора процента земельных угодий а основная часть приходится во владения зерновых компаний
закон о сельскохозяйственных кооперациях пастбищах не соблюдается вследствие чего село рушится день ото дня
а ведь исполнение закона это прямая обязанность правительства
фракция народные коммунисты при поддержке многих депутатов других фракций настаивает на том чтобы в руководстве государственных органов начали приживаться требовательность ответственность поиск озабоченность болезненное восприятие реальной действительности
закрывать глаза на существующий уровень ответственности работников государственных органов значит обрекать экономику на хаос рутины и новые потери что скоро приведет правительство к утрате доверия общества и парламента
депутаты фракции народный коммунист
естеріңізге сала кетейін құрметті әріптестер осы әр депутаттық сауалға бес ақ минут уақыт беріледі
басқа депутаттар да сауалмен сөйлегенде осы регламентті
қарап жасайды
ну что это по две минуты по полторы перебираем
из уважения конечно все
сөз депутат казанцев павел олеговичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш запрос адресован премьер министру республики казахстан
второй раз в этом году большая часть регионов казахстана испытывает серьезнейшие трудности в преодолении аномальных природных катаклизмов и их последствий
речь идет о буранах и шквальных ветрах
тысячи застрявших на трассах и в населенных пунктах автомобилей с людьми перебои с транспортным сообщением обеспечение элементарными продуктами питания потерянный скот пусть не системные но перебои в работе связи
инженерных крммуникаций трудовых коллективов переживания родителей из за своих детей в школах порой несвоевременное оповещение общественности о прекращении учебных процессов
статистика проблемных вопросов еще только обрабатывается но об этом и о многом другом несложно увидеть в сетях и в рассылках различного рода мессенджеров
даже при ближайшем рассмотрении всего комплекса причинно следственных связей рассматриваемого вопроса становятся очевидными два основных проблемных аспекта
первое коммунальные службы силы комитета по чрезвычайным ситуациям мвд страны как правило готовы к работе в экстремальных природных ситуациях
отчеты показывают достаточно оперативную мобилизацию имеющихся в распоряжении ресурсов в пределах своих штатных численностей людей сил и средств
люди безусловно видят упорную круглосуточную работу данных служб и выражают исреннюю благодарность за огромную проделанную работу э самоотверженность порой на грани героизма представителям служб чс полиции коммунальщиков
но это вновь оказалось очевидно недостаточно в условиях аномальных явлений природы
индикатором здесь выступают уже не отчеты госорганов а обратная связь населения и объем сообщений информационных сетевых ресурсов и за каждым сообщением стоит реальная проблема простых людей которые приходится и необходимо решать здесь и сейчас
а есть и такая обратная связь некоторые владельцы автотранспортных средств приспособленных для перевозки снега инициативно предлагают свои услуги для вывоза снега под э выделенные акиматом средства
однако в итоге зачастую попадают на посредников которые в два три раза обрушают установленные акиматом ставки
так в нур султане владельцам автомобиля камаз посредник предлагает четыре тысячи тенге за час при поставке при ставке десять тысяч

воинские части государственные органы крупные и средние предприятия имеют людской и технический потенциал который надо активнее и жестче мобилизовать для работы в экстремальных э ситуациях
во вторых также следует мобилизовать субъекты малого бизнеса кск волонтерские и иные общественные организации сообщества внедорожных автомобилей и так далее для организации борьбы со стихией на локальных участках населенных пунктов
второе о наступающих природных событиях чрезвычайного характера и самих общественных и самых общих принимаемых государством мерах население узнает по весьма небольшому количеству источников информации
это смс сообщения служб чс рассылки в ряде сетевых ресурсов государственных органов пожалуй этим и ограничивается перечень каналов оповещения населения
в ряде регионов казахстана уже имеются системы оповещения населения способные перехватывать каналы связи для передачи экстренных сообщений
текущего информирования настоятельных рекомендаций может быть даже указаний по грамотному поведению не только населения но и руководителей трудовых коллективов однако эти каналы не задействовались
практически ни в одном торговом центре дворце спорта и иных местах массового скопления людей имеющиеся исправно функционирующие системы голосовых или видео э объявлений не применялись
более того выясняется что в столице казахстана такая система возможностями с возможностями перехвата канала связи уже смонтирована и находится находилась в прошлом году в опытно промышленной эксплуатации
однако в силу непонятных причин она с первого января две тысячи двадцатого года вообще не активирована о чем уже проинформированы соответствующие компетентные органы
трудно назвать это государственным подходом
конечно нельзя сбрасывать со счетов и порой равнодушное реагирование населения на привычно получаемую по смс информацию
однако уполномоченные государственные органы в первую очередь должны принимать все имеющиеся меры задействовать все имеющиеся механизмы и инструментарии для не только минимизации последствий природных катаклизмов
а что гораздо более важно для предупреждения населения об этих ситуациях и передаче рекомендаций информации инструкций даже жестких указаний местных исполнительных органов по подготовке к стихии
и это относится не только к буранам а к природным катаклизмам любого рода
ведь объявив о режиме чрезвычайной ситуации людям надо каждый э раз разъяснять причем через все существующие источники информации что такое режим чс как предприятиям
домохозяйствам предпринимателям акимам всех уровней физическим лицам водителям и так далее готовиться к этому режиму
что готовить что запасать как минимизировать риски
э нужны рекомендации и по режимам рабочего дня
и запретные меры должны четче артикулироваться даже может быть жестко
по выездам автомобилей на трассу э в первую очередь
но это будет во благо а не во вред
выводы надо делать не только по последствиям действий уполномоченных органов а потом искать виноватых и сравнивать степени отвественности или безответственности государства или населения
выводы надо э делать по
микрофон э спасибо
это значит зима еще не закончилась впереди паводок потом зимы придется придут опять
в этой связи предлагаем прекратить практику создания разнотехнологических и зачастую малоэффективных локальных систем и вернуться к разработке единой унифицированной современной системы оповещения населения по всей вертикали государственного управления
и второе принять системные меры по своевременно и эффективного оповещения населения о природных стихиях
э запрос эээ депутатов э фракции партии нур отан казанцев базарбаев кетуов имашева

сөз депутат жамалов аманжан мәкәрімұлына беріледі
мой запрос адресован премьер министру
недавно министерством сельского хозяйства приняты нормативные акты запрещающие вывоз животного поголовья скота из страны
по данным минстерства это является вынужденной мерой для уменьшения дефицита увеличения переработки мясной продукции в самом казахстане
массовый экспорт скота повлек за собой рост цен на мясную продукцию снижение загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок
в девятнадцатом году были загружены менее чем на половину своей мощности
вместе с тем схожая проблема сложилась и в растениеводстве
также относительно масляничных культур наблюдается рост экспорта семенного материала с пятьсот восьмидесяти шести тонн э тысяч тонн в шестнадцатом году до более одного миллиона в восемнадцатом году
при производстве двух и семидесяти миллионов тонн то есть рост составил семьдесят процентов
при этом казахстан располагает маслодобывающими заводами общей мощностью два и шесть десятых миллионов тонн которые на сегодня загружены всего на тридцать один процент
основной причиной является нехватка сырья
ограничение экспорта позволило бы увеличить производство растительного масла с трехсот семидесяти пяти тысяч тонн в восемнадцатом году до шести девяносто трех тысяч тонн
и загруженности заводов до сорока трех процентов что позволило бы казахстану экспортировать уже не сырье а готовую продукцию растительное масло
особая тема экспорт пшеницы
так за восемнадцатый год он составил два и три десятых миллионов тонн
за десять месяцев девятнадцатого года один и два десятых миллиона тонн
основной экспорт пшеницы идет в такие страны как узбекситан таджикистан китай азербайджан и туркменистан
рост экспорта пшеницы в восемнадцатом году по сравнению с предыдущим годом составил сорок шесть процентов
за десять месяцев девятнадцатого года достиг отметки две тысячи шестнадцатого семнадцатых годов
при этом валовый сбор пшеницы идет на спад и казахстан уже импортирует пшеницу
так с пятнадцати тонн с пятнадцати тысяч тонн импорта пшеницы в шестнадцатом году до сорока ста сорока тысяч тонн в восемнадцатом году
в результате всего этого в казахстане сильно пострадала мукомольная отрасль что привело к сдаче экспортных позиций
в восемнадцатом году по сравнению с шестнадцатым годом мукомолами было продано на экспорт муки на сто тысяч тонн меньше а в девятнадцатом году на девятьсот тысяч тонн меньше чем в восемнадцатом
потери в долларах составляют сто восемьдесят семь миллионов долларов
прослеживается тенденция что импортеры теперь предпочитают покупать у казахстана не муку а зерно и развивать собственное производство муки
для этого они вводят ограничительные меры в своих странах на ввоз муки
так например узбекистан даже установил высокие неподъемные для мукомолов казахстана тарифы на транзит муки через их территорию
и если учесть еще что мин фин хронически не возвращает ндс мукомольным предприятиям то это все вместе делает цену на нашу казахстанскую муку неконкурентособной
при мощности производства девять с половиной миллионов тонн отечественные мукомолы загружены всего на тридцать три процента
в своем еще в своем послании народу казахстана за восемнадцатый год елбасы э нурсултан абишевич назарбаев говорил о необходимости повышения доли экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции в два с половиной раза в течение пяти лет
эту же задачу перед правительством поставил президент касым жомарт кемелевич токаев на последнем расширенном заседании правительства
только в текущем созыве проблемные вопросы мукомольной отрасли и экспорта казахстанской муки поднимались в трех депутатских запросах фактически во всех фракциях
правительству давно необходимо понять что зерно это сырьевой продукт с небольшой добавленной стоимостью
вывоз его за границу напоминает торговлю сырой нефтью
практически это тот же примитивный сырьевой экспорт
даже если учесть что мука всего лишь навсего первичный передел при переработке зерна то даже это дало бы для страны весьма ощутимые экономические выгоды
так например экспорт одной тысячи тонн зерна создает три рабочих места в стране а экспорт одной тысячи тонн муки в среднем сто рабочих мест
то есть если мы загрузим мукомольные предприятия на полную мощность то мы создадим в стране около шестисот тридцати тысяч рабочих мест и страна получит сотни миллиардов экспортной выручки
в последние годы в мировой торговле происходит разворот в сторону протекционизма
на фоне на этом фоне наше правительство занимает пассивную наблюдательную позицию
мы почему то стараемся быть самыми добросовестными и в вто и в еаэс хотя наши партнеры руководствуются своими национальными интересами не стесняются устанавливать различные барьеры и ограничения во взаимной торговле
также есть те же основания защитить свой рынок есть и у нас
никто кроме нас самих не мешает нам устанавливать нетарифные органичения которые нужны нам для поддержки отечественного производства
в связи с вышеизложенным считаю необходимым ограничение экспорта

а также применение зеркальных мер к странам которые используют нетарифные ограничения препятствующие экспорту казахстанской продукции
с уважением депутаты фракции нур отан жамалов
сонымен депутаттық сауалдар аяқталды
мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын рахмет сау болыңыздар